Ama postaka beo sun pespa tah eo to koman si a lotu, mamoi postaka kurus eo to mas lotu no. Lotu vahik, keo pa tavus a noh pa veveo, veveo vahik keo pa nohnoh. Tem eo to nohnoh no, eo pasi nat no amani ba eo to teh meno a sumatin. Nohnoh vahik keo pa va enn a sumatin kipa no pa skul. Tem ito nonon, eo pasi no eo pa hek err ovena nah. Eo to hek ahik ma ta va'i a err, ko pa noma ko nah. Eo seke nahnah no, eo to koman vuren pa no pa meh o. Eo pasi no eo pa garen ge eo seke iuh no eo pa arah. Eo gen pasi choose no a eo to no vani. Ma tem kurus gen eo to mas vanono e sumatin pa skul ko pa no kaukau. Kiu kakau, teh no a two hours eo to res teh no sih komana kakau. Tem eo to kiu vahik komana kakau, eo pasi vos ama, noma ko gang, va'huv ko malolo ma si hap tem akuk ko pa no aen baneo. Tem boneh varu eo pasi no aru pa kiu garen. A potan seke kikis non keo pa ikta no garen tehno ko vavuriah no. Tem eo to vavuriah vahik, eo pasi sun pa taurev ko pa no pa nem ama ta vari, a poh ge ama si tah enn ovena family va pa enn. Beo hik ma eo pasi vos ama i pasi taurev in. Taurev eo pasi va'huv pa no pa nohnoh. Nohnoh vahik, keo pa va redi peo pa va'oeh a family kenom ioh kenom enn. Nom to enn ahik kenom pa vamorok. Tem enom to morok ahik nem, ma meh si tem enom to vagogom inem ama si movie nom to iuh vagagom inem ovena va oah tem akuk. Ok nine kilok o tem pa goroh.